Vist peris pall'oq vanõmbaq tegeväq niimuudu, et lätväq määntsegi sirgõ tii pääle ja juuskvaq latsõ rattal takah, ja ku tunnus, et lats mõist joba peris häste tasakaalu hoitaq, laskvaq rattast vallalõ.